أكيد، عدم حضور أحد حفل زفافي سيكون شعور مؤلم، لأنه يوم خاص، ومليان بالفرح، وأتمنى أن أشارك اللحظات مع أحبائي، أما الجنازة فهي نهاية الحياة الدنيا، لكن الحضور فيها سيكون أقل أهمية بالنسبة لي، لأنه لن أكون موجودة لأشعر بشيء، أو لأعاتب الذين لم يحضروا.